Alura ël ruolo dël guver n al e impurtantissim però a dëvrìo cumincé prima lur a cumpurtese cum a s'deu e pöi musteie a i autri secund mi, magara al e zbaglià però mi la pensu parei <laughs> a dëvrìu ëmparé prima lur a cunpurtese cum a s'deu rispèt a le persun-e nurmai e serie